Muvulamu vwanje ndekambanga esangalilekho litikhu lyanje iyo khwivulwa nende avolandakho vana. Lyo khuranga nja khwenya vandu vanje c <hesitation> vambukana navo. Mukanisa. Lya khaviri nondyekho varende. Lyakha c <hesitation> vakhataru, nangekho vandu va ndevolwamo yingo wefwe vunyole. <hesitation> lyakha nne avana vanje vosi pe avali, nela kho vavire nomba vataru veche vakhonye okhuyanza litukhu iyanje iya ndevulwamo, nomba veche vakhonye khusangala litukhu iyanje nomba omwika kwanje kwa ndevulwamo ma ndi nende ovuyanzi okhuvola mbu, litukhu yilyo live litukhu iyo ovusangali, nyolekho yinguvo imbya, nyolekho silaro siya, nyolekho syakhula silayi syandekha, khulie ni khwitsomia nyasaye, nikhusangala halala nende avanja khuva ninangire yavo.